اول حاجه نعرفهم على المدينه العربي كفاش <hesitation> الازقة نتاعها ضيقه و الضوارع نهزهم لاسواق يشوفو كفاش يبيعو فالبضاعه نتاعهم اكسيتيغا <hesitation> ندور بيهم المتاحف لي معروفين <hesitation> بلجدا <hesitation> و نهزهم للمطاعم لي يعملو الماكله العربي باش يذوقو البنه تاع ماكلتنا الاصليه و نهزهم زاده لمهرجانات فعاليات اذا كانو موجودين